Omwa wiki muli biro musanju; ekiro eky'okubanza ni kyabbalaza, eky'akabiri ni kyakabiri, kyakasathu, kyakani, kyakathanu, kyamukagha, kyasande, kyasande ky'ekiro eky'aba kristayo bakaghenderako oko kanisa, kyamukagha ky'ekiro eky'abaduvente bakaghenderaku okwa kanisa, nakyakathanu ky'ekiro abasiramu bakaghenda okwa muzigiti.